Li ragni costruìscinu li ragnatili ca ci sèrvinu comu casa e comu tràppuli pi ncagghiari insetti. La ragnatila è na sorta di rèsina ca lu ragnu stissu produci ni l’addomi. Sulu li ragni ponnu caminari nni la ragnatila mentri li insetti rèstanu attaccati e ‘un si ponnu chiù arriminari. Doppu ca un insettu resta mpidugghiatu nni la ragnatila, lu ragnu ca era ammucciatu, veni e ci jetta àutra ragnatila di manera ca l’insettu resta immòbili.